Zɨmǝ kufa mye ne myene dɨ jikrǝn a tyefǝgye somsom zǝmǝ kufa jiktǝ nǝ dǝ myedɨ jikrǝn kun ɓotɨ ya nda gǝ hyeɓa mekana pwelgǝn mye kana jikrǝn myadɨ jikrǝn ka pweyingɨn itǝ dǝ myeɨ jikrǝn ka pweyingɨn myeka jikrǝn ka pweyingɨn myedɨ zǝkan a tume. tume tume da ji kǝmbe a ha mye ɗimǝ ɓǝgǝn myedɨ wudǝ dǝ mye pwelgǝn mye dɨmdǝn nda dɨmǝ mye kana shikan ɓa jikǝ jik zɨmtǝ a whodyehye kan a kǝna myedɨ kpǝwagǝn ɓa kpǝwagǝn hye ka kpǝwagǝn hyeɓa sɨbwagǝn hye dɨkdǝ haɓye hyena ka dwattɨ dǝw na kade hyeɓa ɗa lyentǝkarǝn kadye nǝ dǝ ɓa ɗa lyentǝkarǝn hye kɨsa dǝ ɗiyedǝw na nasǝ mgban na kǝlǝngǝ hye ɓa ɗa ɗiyekan shinǝ kat tǝnǝ dǝ hye kana pedǝ ɗiyedǝw kade dǝe ɓa ɗa ɗiye dwattɨdǝw hye ɓa shikarǝ hye ɓa mbǝlǝ Nǝ ɗiye ɗik dǝ haɓye a hee hye ɓa wɨbadǝ zɨmǝ kufadǝw kan hyeka kɨna a kpǝwagǝn a tǝkǝndǝn hye pikǝ vǝr haɓingɨn da kwe huba kana huba ɓelǝng hye janga dǝn hye suwa gan hye tǝkǝndǝn pepe hye kɨjidǝ habi yiktǝdɨmagǝ ɨsǝn ka yektǝ nasǝ mgban gǝ hye kwa kɨnagǝshinǝ a vǝrsǝn a dɨki ma adɨ maɗǝ ladǝng nasǝ mgban nd ashika ootǝ iti lokociti gǝlǝ agnɨn hye kɨna subwagǝ a kǝjidǝ haɓi yektɨngɨn anda jiktɨ kɨngti hyeɓa jikǝ pwatpwat hyeɓa mɨna mɨndǝ nzǝ haɓyedǝw ɗiye hye kɨn haɓye dede gǝkɨlǝ kɨngkɨng she haɓye ɓa naadǝ zumedǝw pepe hyeɓa ɗikǝ hyeɓa ɗidǝ habyedǝw hyekana ɗikdǝrǝn a ɗiye ɓa kwa huba ɓelǝng hye gɨr zumǝ kufadǝw a hye riga sɨɓwagǝn hye pwettǝ na haɓingɨn hye mgbɨn hye ɗakan nda naa ndɨ ka huba a huba a naa a mbǝ hye janga dǝn myedɨ jik zumǝ kufanǝ kɨng mya zɨmrǝn ka jibe Nasǝ mgban ka mare myedɨ iya wan mare nanda marǝ biyara hyeɓa wantǝn hye ɗima nzǝ atɨmtǝ hye bǝngǝ nǝngɨn ye wantǝn hye ɗima nzǝ yekiye dǝw a kpamtǝ ya dɨ suwarǝn hyeɗikǝn hyeɗikǝn she pɨlpɨlye ɓǝti ngi magitǝ hye ɗikǝ nǝ yekiyedǝw ka fɨtǝkwana hye ɗikǝ ǝ yekiye dǝw ya sauw randa myana kɨlipkɨlip dǝ myadɨ saatɨ hye jik zumǝ kufa kung mye zɨmǝ ka mare nasǝ mgban nanda jibe hye jikǝkan jibe nǝdǝ ee myadɨ ɗara myadɨ ɗara sɨ gbaatǝ mye ɗaratɨwǝn <hesitation> yi yǝkiyǝngɨn <hesitation> hye ɗima nzǝ atɨmtɨdǝw ka mbiɗitɨ shee ee myedɨ jik myedɨ jik zumǝ kufa zumǝ kufa kunge kan hyeɓa shikan hye sɨ jik nzǝ shedǝw hye ɗik nzǝ maredǝw hye ɗik dǝ sheedǝw kat hye wantǝn tɨna nɨngǝ kan myedɨ zɨm <hesitation> zumǝ kufa mye jikkǝ kung nasǝ mgban itɨ jiktinǝdǝ myedɨ jiktido ngɨmdǝ

Hye ngɨra zumǝ kufadǝw anǝ hye riga sɨɓwagǝna hye wubadǝn a kangdǝn hye nguwa a pukǝ vǝr ɗiyedǝw nda naa hye ka gbǝn ɓa uba baa a naa pepe bǝn mbǝ hye ɗim zumǝ kufadǝw hyeɓa zɨm she pepe to myenǝ dɨ ik jibe furifurim amta sɨnǝdǝ, nanda bakǝwǝ sɨnǝ dǝ nanda bawti hyedɨ mwaa hye jikǝ kǝtǝdǝ a jik jibiginǝ katmyene dɨ jektɨrǝn somsom mye nǝ ka mdambe sɨnǝ myadɨ waatɨ ndɨla mbus hye kaba jik ndambe hyeka dɨ mo ndambedǝw a dɨ madǝ ɗuwǝngɨn ɓoti hye nda gǝ ɗuwǝ nyeɗehyedɨ mwa hye dɨmadǝ duwǝ ndambedǝw nda dɨma pepe mene mba jiktǝ jik ndambe ka ngi manjatǝ mene mba jiktǝ jik mgban ka marǝ biyaramena mba jiktǝ jiki she ma myeedǝm myedɨ jikrǝntehye kana ngura hye kana dɨ mwa hye jik ndambe hyeba hɨlarǝn hye sɨɓwagǝnhye ɗikǝ kune habye a janga gǝn hye tawǝ hye bǝngǝ se bǝntɛ hye bǝngǝ na kpankpan hye bǝngǝ na kurkur hye bǝngǝ sǝ Hye kkana a bǝngǝn mbǝ na ɓa jik jibedǝwmbǝldǝe dwattɨdǝw a ɗiye, hyeɓa ɗikdǝw haradǝw nasǝ mgban vakye he ɗikdǝw yekiyedǝw na nda a ɓakɓakǝ na a kpamti hye sɨdarǝn nasǝ mgban hye sɨwarǝn hye ɗikkǝ ǝ hye ɓǝng atímtɨdǝw a vǝr dwatɨdǝw hye ɗikdǝ nagindawulesǝ hye ɗikdǝ haɓyedǝw hye gbǝrǝn tǝn kana huba me ka saa hye ka ɓa nguwa ndambedǝw ɓa pukǝ hye ɓa ting dǝ fite hye tyeng dɨ fite a vǝr haɓyedǝw hyeɓǝ pukdǝ ndambe. hye ka tyendǝ fite a mbǝ hyeɓǝ pukdǝ ndambe, ndɨ ɓa ndɨlakan ndɨ ɓa vɨ ɗuwǝ ɗuwǝ ɗuwǝ <hesitation> ndambedǝw pepe jibedǝw a whula sǝ mgban anda hye ɓa jik bwatǝ hye kana hula bwaattǝ dǝw hyeɓa sɨ tawgǝ hye sɨɓwagorú pepe hye kana sɨɓwagǝrǝ hyeɓa pukǝ dwattǝ hye ngur dwattɨdǝw hye ngur atɨmtǝ a mgbaarǝ nasǝ mgban hye pukdǝ fitǝkwana a mgbarǝ gǝkɨlǝ nga ɗima a naa pepe, ko kuma pukha tantan gǝkɨlǝ angɨnhye riga bǝng atɨntɨdǝwa mgbaa dwattǝnasǝ mgban hye pukdǝ fitǝkwan a mgba dwattɨdǝ hye puk bwatɨdǝw hye pukǝ vǝr dwattǝ hye ɗadǝ pepe hye ɗikǝrǝ habye habye ɓa naadǝ hye gbǝǝ jirip Hye kana ɓa gbǝ dwa bwatɨdǝwte hye ɓa jikǝ hye gbǝǝrǝ jirip. anga gbǝǝ hye <hesitation> leya dwattɨdǝw gǝ pepe ha awe adɨ pɨrǝ vǝr jibedǝw ka ɗatǝngɨn bwattɨdǝw ɓa naapepe a naa a naa ngadɨ kangǝ dɨ kangǝ yandate mye dɨ jik bwaatǝnga naa a mbǝ hye ɓa hula nanda ɓawǝ a gɨlɨɓǝkarǝ nasǝ mgban na biyara gbaati hye pukǝ nǝngɨn hyeɓa ɗikdǝ yǝ maggitɨdǝw ka kǝmɨnǝdǝw kat hye pukǝ nǝngrǝn jye mina gbǝn jirip a mɨna huba a peyǝ hye she wusatɨrǝ nga peyǝ pepe yendate myedɨ jik bwattǝ kenan, sǝ myedɨ jok bamta, myene ka jibe bamta. Bamta sɨnǝ jibedam mene dɨ jik bamta mye le yandate bamta agǝ mbǝlkut mbulkɨtsǝn ndaawa na gbel hye kana dɨ mwa bamtadǝw mbulkɨtǝ pepe ɓoti ya hye jik jibe <hesitation> ndambedǝw a ndɨlambus te ɓoti ya hyeba jikrǝn Hyekana ɓa jik bamtadǝw hye kana pedǝ habi jibedǝw katka ndawulasǝ hye dɨ mwa hye ɗikǝ nanda hara nanda vakye hye pukdǝ jibedǝw hye humudǝrǝn hye dǝng nzǝ fite dǝng fita ɓa ɗikǝ jibe aa nda naa tɨna huba ta kǝji. hye ta dǝngi a hankalehye ka dǝngǝ a mbǝ sɨnǝ dɨ huba dɨ huba ɓoti ndi ɓa mada hye dɨ mbɨrtǝn mbɨrtǝn dɨ mblirtǝn sɨnǝ dɨ jengifite ka zú ɓa mabǝ nds dɨ gama naatǝ hye mɨna dǝng nz. u fite te hyeɓa dǝng hyeta dǝng fite a hankale hyeta saashiya jibe dǝw naa limis nda mbulkɨtǝ pepe ama hye kana sa tɨ hye ɓa jik bamtadǝw hye nza gǝrtǝn a mbǝ hye gurtǝn hye ɓǝ dǝngɨn fite itedǝ ndaa dɨ naa pepe itǝdǝ kuma ndadɨ mbulkɨtǝ mbulkɨte kana nda mbulkɨttǝ gǝkɨlǝ anglin na hye ɓa jik jibi bamtagǝkɨlǝ nda mbulkɨttǝ pepe gǝ nda naa pepe hye tiya dǝngtǝ dǝng. in fite kamin hye gurtǝn tee jibedúw ɓa naa pepe